haiwan toma ngolo nggena duga nyao ua, sema ori, sema soma, sema lado, sema utu, sema boca, sema loki, sema saferu, se daba sema ngang.